Kua ko mboɨ jae mopëtï yemboetea oñono reta iyeeva, kua mboi maeporaka, yaesava jeta oñono reta iyee kuñareta, oïme oikatu, ipoki yae oyapo retava, oïme oipotarupi oyekua